କିସୀ ବାହରୀ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୀ ବାହର ସବସେ ପହଲା କାମା ତୋ ମୈଂକୋ ଇତା କରନା ପଡଵା କି ଵୀଜା ଅପନେ ସାଥ ରଖନା ପଡଵା। ଵୀଜା ଇତା ଲିଖଲା ଥିଵା କି ତୂ ଇତକା ଦିନ ଲେ ଇଠୀ ଆଚୂ। ତେ କେ ଦସ ଦିନ, ବାରା ଦିନ ଜୋ ଭୀ। ଇଠାରୋ ଆପ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଵା ଅଗର <hesitation> ଇତୋ ଜହରୋ କୀଜିଵା, ଅଲେ ବାକୀ ଉଜିତ କରଵାଈ ହୈ ଦେଶ ତୁମ୍ହ ରୁପରେ କରୀ ସକୂଚୀ।